He pōmaikaʻi maoli nō <hesitation> ka pahu hau. Hoʻokomo ʻia nā mea i loko o ka pahu hau no ka mālama ʻana i ka huʻihuʻi. Ke huʻihuʻi ka meaʻai, a waiho ʻia i loko o ka pahu hau, hoʻolōʻihi ʻia ka manawa e hiki ai ke ʻai i kēlā meaʻai. No leila, ʻaʻole pohō koke no ka mea ua hiki ke mālama ʻia ma ka pahu hau.